taru na sa in lalu ntisi kasi katyi ra in ñaa-m in lalu ntisi kasí katyiyu ra kuuyu ti ntakuri veentakuri ra a titii ni kú yata a ti ña´ha ra nikuna íyari ni kúnaa ra kun´yu kiiri ra sa´ra tyi ntata yu ñuu ntatayu tíso takui tíso tava na kiti ra ni kua´yú nantukuri ra kiti takui ha ra tani kisiayu ra ni kíti takui ha ni kiti ra ñaa kayú sí sée kaayu si sée yáni ntakumi na tiin síaari tiin ntísi ri ra sa´ra kuu yutyi xini ri ra uum tani kú yutyi xini ri ni ka´na nii ha ni kana ntitura sa´ra kuayu siri sanúu takui ika xaxiri kii in tusu ra kava iri kava iri ntana ntayinti ntatyi ntitisó risi takui ini ka ra ika ra ñaa-m sa´ra kisia tuu xina ñuu tumí xini ri si ña síari ka kintanti kintatu´i tiiri kintanti kintatu´i ra sa tuun ña tumí ntóri tumí ntísiri tyi ñaka hua nteelu ha kana ra sa´ra sa uu-m sá tunti tutu´i tumíri vii só sa lanta ri ra kua´yu kii tumí ha kunu mañu situ yu tyi taku ña tumí ka´ra ñaa sa´ni ka´va hua sitiu´n ta´yuña ra sa´ra ta ni sinu ni kisia yu ni kúnu túmi ka ra ñaa kilu nma li ku istari kii yutyi ra ku ku istari nta na ñaa tani ntii tani tú yakúa istari ka ña tikaní ka ña ntitu ra a´ra koso yu takui koso yu ra sa´ra sá ntata tisiiri kuá yu ñaa kii in ka´a li ra sa´ra tavanti tavatu´i ña kini in tisiri taan ini kaali ka tyo´a kasituku kini yu ra uu-m sa´ra kii sí síaari kira ku ku ntitu tisiri tyi taku tisiri ra ya ikí xiin ya ra iku´ra satyu sava sá ´sa ra kii takui ki kóso yu ra taara tyi yava in kaali a in kisili ra ika tyayuri ra kuayu si tyáyu takui nuuri ra tiso nùù ñu´u ra ´taa váka ñu´u ra tiso nu ñu´u ra tyayu tikumi ajo tyayu tikumi nanu´a koso yu ii´n koso yu ra ntasi yu yu´u a ra kiti mia tani kónu va´a kitía ra kua nteetura sa´ra ñaa tava tyiñu núa tava tava ni kò´o kinintuva tuku nùù kantu ha ra tava tyiñú yakua´ha tava ha´ra sa´ra ta ni sintiari in ña in hora ni kuntiiari ra a´run tyini tyóri ra uu-m sakanta ntítyi santaka iki´n ha naña ñamí ku´a ka ntakumía santaka ka ra sa´ra ty+ooña ka tyó kuemia ra sa´ra uu-m kua´yu si´ñaa kii yá´a ku´a ra ñaa ntiko nu yoso ra sa´ra sá tyáyuña ña sasísi yá´a ha tyáyu nùù ña kantuka nu ra kitia kitia ra tani kitía ra sa kuá kiin kulantu sakantaka ra uu-m sa´ra san¿kanta kulantu ha táni kanaxikó va´a ta ni sáa yu´u yp ya ii´n yaa sa´ra ñaa-m nikuni ra sanu ñara sa´ra ika kúnu tyayu ta ko´o ta ko´o ra in i ini kuxañuntiu